Karazam-borona ny akoho, satria izy an manana elatra, izy an mihinan-drano, izy an mangatody, de izy miaina karaha fiainana biby, le vorona zany, misy fotoana akoho magnembakembana an misy fotoana akoho an raha hoaninjareo an mitovy, karakaran’ny zany.